Achuchura a lua a we atala xuxute a pupua ngali uli a tino ngali taton a axap? Sin abala achuchura ya ba we a lua no xolot a manman sin abala achuchura. Nan a xuk a we atala xuxute naba xap pupua ngali uli tino o atatoni tino, nawe u cha u alet axauchi abala totore ma uga eses mi abala adodo uba lasi chap mamainang. Sin ya cha xuxute naba xap pupua ngali ul chali abia taton sin tino, xuxute a xalme ngali til cho mi gita ngali xida xalxale malen ngali uli no mareng. Aso sin bia xa, bia xa no chi xulau di lasi we ma no tamat kulau, no aina ul bula di lasi we xuxute naba atatonidi amuina di ba nun, diba paip di ba xosora abia no tinaxa ta xap mun axog axauchi xadi tino sol ya san ngali gim gina nanan axausin abala titirik amuina u cha uba uba aturu xi abia mamainang ma chaxa sin num a dodo, u ba sen epuske mi we sen we sin abala no mareng amuina bala achuchura a suk watwat buxa. Nawe u aturinx axauchi abia xuxute naba til cho mi u ngali num ineses. Nawe u chalen xuxute naba xap axauchi num xalxal uba ali chale mamainang o nawe u se la u se la a cho sin abia xolot ta taban u ba lasi we uba sas, uba esas uba la pula a muina axap xa xuxute pan no liman u. O ya ya nixi gim gina gina adodo axau sin abala mareng, sin abala no leng gita saan ngali xuxute ngali til cho mi gita. Ngali uba eses una uli xa was ngali mum chi ma num chana bala no totore a xalame ngali nan xilala sen sel ina xuxute axau o sen sel ina xuxute a chaxa. Amuina sin abala no leng no aina ul ma no tamat kulau di maxis so xadi no anua axap mat mamainang, xadi no xalxale <hesitation> uba watwat cha ngali chale abala mareng ngali naba atuai u. Bia mu axau